<hesitation> <hesitation> Kolonsaina Etats-unis, Etats-unis zany an resaka vola zany tena lalaovin'izareo akany, resaka dolara, de a raha ohatra hoe <hesitation> resaka sport ndreka resaka volley, tennis, io no tena ataon'izareo, de <hesitation> ny tena maha-interessé an'zareo koa an, resaka t- resaka faritany, zany no tena mampainteressé anjareo.